Rruhua chiñún' ni asij ni nitaj niko tuku si bin luta, sani hiaj ni man nej maestru tikiñun sin' ni tikian sij tuku ta o'ngo nej sin', ta ni hiaj ni kabin chun nej sin' man chiñún' tukuj luta ita ra'a nej, luta ita chi'i nej, luta tukuej nej chata' nej, ni hiaj ni ni'in ne' isi man nej sin' nihia rruba kutuku, ta rruhua chiñán' ne' ni nej sin' ta ni ba nihia rruba hiaj tukuj nej luta taj ni asij ni nita ta ka mánj.